Ny sakafo tegna matetiky mahatônga alerzia amin'ôlo de matetiky le voavoan-draha regny ery noix na noi- noisette na <hesitation> raha de matetiky koa chocolat regny marobe tsy mahazaka chocolat o ary ny tegna matetiky le karazan-draha avy an-dranomasiny surtout ôragna, ôragna tegna maro tsy mahazaka.